Ya eh, Madagasikara ndraiky mônko tegna manankaregna vorogno e, de araky hevitry agnahy zegny mety ake akeo amy roanjato akeo zegny isanjare a Madagasikara.